Ja sa´ayo in teyo chom chi ka´ani yo chum skui yo ntaketeyo tabayo jiti; te yukate in kisi jin ntute ini te tnayo kenu cho’o te ntuskeyo in yaa jin ñi’i te yuka ku in teyu kuva´a jin chom.